भुत् जे चोम्मुनिचते करे निज बेल एक् बिर्दो लोगद् लिके सोन्ग्स्, सिन्गिन्ग् सोन्ग्स् अन्द् विन्ग् मोवेमेन्त् अन्द् बोद्य् विन्ग् मोवेमेन्त् तो करे। प्लुस् बोद्य् मोवेमेन्त् तो है तो बोथ् मत्तेर् करे लिके छुन्तु सोन्ग्स् थगे सोन्ग्स् गये तो अत्त्रच्त् थे मतेस् लिके छुन्तु ओप्पोसिते छुन्तु थगे है। तो अत्त्रच्त् कोइ ब करे है तो गान् गये प्लुस् अरो दन्चिन्ग् विथ् थे विन्ग्स् विन्ग्स् के फ्लप्पिन्ग् कोरि केने फ्लप्पिन्ग् कोरि। केने है तो निजोर् छुन्तु चोम्मुनिचतिओन् होये है तो करे अरो है त।